Anisany mampiavaky an'i Arabie Saodite io da ny fananandreo torapasiky lehibe, midadadasiky <noise> Laha ny maripahana agny moa zay somary angabo da angabo da tena angabo, tsy da misy ora moatsy koa ny amindreo agny.